अगर मेरु विदेशी दोस्त औलू यख भारत म तो मैं तेते बोललू की तू जो छ थर्मल धोरी दया या जू गर्म कपड़ा ची सू भूरी दया और गरमिया का कपड़ा भी धोरी दया